Avati tembiu, mandio sopa, kumanda tembiu, quinua jevoya ndie jare kaovireta yaitita tembiupe arañavo (pausa) kurai yakaruyave yaikuapeteiko yagueyi, jare yaikuapeteiko ikavi yaiko.